حاضر، في سندوتش جبنه تجيب حتت عيش تفتحها في النص سواء عيش فينو أو عيش بلدي وتحط فيها أي نوع جبنه أنت بتحبه أنا بصراحة بحب الجبنه الرومي علية أي نوع لنشون أنت بتحبه عليه زتون مخلل وخلاص زي كده ، ده ابسط سندوتش أنت هتعملوا في حياتك